Jari injo nuppaka kaddoro anjama, biasa kuanu injo ere pute. Injo parallu kalea injo, ere pute, <hesitation> nampa ekopi. Injo kalea mi njo parallu kalea punna elei. Apassse injo punna nganui do? Eapunna minroa battua sompro' injo ere kaluku. Injo papparallu todo'. Nampa kasi sayang istri pole. Ampaka semanga'ki njama punna ansulukangi konjo mange ri anua. Ka iyya pi njo na haji'. Kaa punna biasa punna nginung ki abbansa apanjo arenna? <hesitation> anu todo' <hesitation> etua'. Biasa todo' punna polong nganui to, punna anjama a ri galunga, mingka talas tala loheja. Maing ruang kaca, sikaca, pakunjo ji. Jelasna rie' naung ri anua, ri kalea do. E iyya ji injo parallu ere pute ri pakalohe rinung. Punna nganui nampa eloka, loka tunu. Injo parallu todo'. Punna nipasianui. Eapassse injo arenna punna nganui do? <hesitation> anu to' intu ballo todo', <hesitation> ere sarre. Ere paripallui pasipallui to nai' ere sarre <hesitation> rung likku. Ooowh assaui iyya punna iya injo rinung. Punna la lampa ki njama. Apalagi punna nu <hesitation> enurammu'-rammusu ki. Owh nu lacciri kalea ji yya. <hesitation> likku <hesitation> ere sarre, nipasilau' ere kaluku. Boh, nyamang. Minto' injo anunna. Parallu todo' nganre taua. Injo ji anungku nakke.